حفظ القصائد مهم لأنه ينمّي ذاكرة الطفل ويقوّي قدراته العقلية. القصائد مش فقط كلمات، هي وسيلة لفهم الإيقاع والشعر وفن التعبير. كما تساعد في تنمية المشاعر الجمالية والقدرة على التعبير عن الذات. هذا كله يعزز شخصية الطفل ويشجعه على التفاعل مع الأدب والفنون.